طيب أول حاچة تفصل الكهربا لسلامتك طبعا، ممكن تفصل العداد الرئيسى نفسه أو تفصل فقط المكبس حج ال-نفس ال-اللمبة، <hesitation> ثمن تبدأ تفك اللمبة الجديمة <hesitation> بس توخى الحذر لأنك طبعا بتكون على سلم أو على حاچة مرتفعة، أنتبه لا تطيح، أثمن تچيب اللمبة الجديدة تركبها محل الجديمة تأكد أنك مركبها زين، ثمن تبدأ تشغل ال-الكهربا الرئيسي ثم بعدها الفرعى.